Ma koʻu hale, aia ʻeono ʻopua mā kaʻu hale, hoʻokahi mā koʻu lumi kuke, hoʻokahi ma ka wahi hoʻonanea me kaʻu ʻohana. ʻekolu ma na lumi, a hoʻokahi i waho ke laulea mākou i waho, a ka manawa hoʻololi ʻaʻole maopopo.